Ny tain̈a ny tiako zen̈y migiaka ran̈o baka anaty tavoangy baka nandivezin̈y baka nampadivezin̈y. Fôtiny zo zen̈y mampasalama aviô tsy mankarary kibo koa ran̈o baka amin’ny lafontainy direkity zen̈y ah tain̈a ny tsy pare maloto zen̈y tsy atokisan̈a zen̈y zo.